La ny fahitako azy tsy misy zay, satria ngolombelo moa tsy raha amadio fo io, misy avao ny sairaty anelakela egny, misy avao koa erritreritry raty. amin'ny nama kindraindraiky egny.